أول شيء بيكون ضروري عنا مكونات. أول شي بنجيب اللي هو <hesitation> الخبز وشريحة اللحم، ولو عنا جبنة، وبعدين بيكون معانا شرائح خضار اللي زي الخيار والطماط وكتشب ومايونيز، إذا ودكم بعدين - إذا ودك بعدين <hesitation> بتبدء التحضير بتحط الخبز وبتحط عليه اللحم وبتحط الجبنة وبتحط الخضار وبتحط المكونات الإضافية بتغلق بتكزميها نصين يا أرباع.، وبكده بيكون إن شاء الله جاهز ولذيذ.